Kuyuu kundekeno aya'a nda ndujé tenujia iñera kudijó, ojon nduja ihá kendani kua inrá meni jo'o, hojanue nuu numero de telefono, onio nanrá ojeninu mekanura onenurá, chenduu nejinó nará kuu kundekino yu'á aunda yee jun enñe unaveji ondunaja kava'a tu clima ñoo enrá tu iñe nará.